Akô zà koa e lasety, e lasety zany izy io de sy fantako oe ino e karazany fa gn'anà fosiny refa lasety da afaky agnisia hany, zany hoe tsisy an'zashe oe ty hany ty avao gn'ahisy am'ity lasety na ty hany ty avao gn'ahisy am lasety ty fa refa hany aby ka ahisy ame lasety da mety aminà aby zay.